أفضل طريقة لألهي يومي هي إني أستمتع بوقت هادي في البيت، أجهز لي قهوة أو شاي أو أقعد في الحديقة أو على الشرفة، بعدين أقرا كتاب أو أتابع برنامج يعجبني هذا يعطيني فرصة أرتاح وأريح أعصابي واأكر في يومي وأحاسب نفسي وأراجع كل تصرفاتي اللي عملتها خلال اليوم، كمان أحب أخصص شوية قراية قبل اليو- قبل النوم.